Obie bie cerie nyin eye we kpe me leyie leh wutem abueh ochuwe obine bee,, omibiem efch feh felle the pie yen gen vie elentilann ekaka omiechie shausen bitshe Labanıma chie wat kpe yuor leye ewa mun chat so that kul chap yeh your wutkorodede de lehe so that kie wab ker ejil open one ochinoh Brem, yie chamlichmych nah yie- borle mbuamen owa finanuny kie uuni ngiovese elven befem cbieye eruca Ochnwe agafalo le kang kang benyn eber pie pich, benten benckie ebelichin yere edjong dzoug befub emake chie Lebayie ochume enne kwann lee beren, erie the bench lee benen eken ken laba enajele enyam le beren, benu bechu chu bey chen balbal lee mpam onun abeye beh the beh ma balbal lempam owabo, eme ochiwe Asafalo lenyind eye opiele arya egen felen agben leh beren, Agbenn agen fen fen leafah, lepom myna Laba, epom nyiny ochuwe omi kan kan kan le beupie ebe gong amale opia ntumobeluu ochuwe Owami borien kie buan Ebaye bey penyan pth eyen yani betem ebieye, levielebolebo selniwe oboreye abes. ochu wedal intumobielun enimisch yienipiale ehe eyuu nkate pom pom pom. Benten berie puat abey enyuyurr le beren, epie pie egbereye gbenu leberen chie yea geh tankie beren. lenphamch yes yes pie neyin ang ebebchoo, lekukleme olluwe yes bee ance ekenekwo, wuten achue che koelo bom le-betean eyele Ogbenu le beren, egbenkigbeno mop mbobowe bolo y'n cyie Prate wel tepekpekpe Obie, dihet wullem. ammeo kwekwe le wutem, butem lbire bueye me ochnwechie yie geh kpa yin eyeh chie pre chi mag utsmetine wutsue, esken bitcho lebnam emior oyen kie quor bom kie adeh cukneleyen lebetem ebuye kie adeh akneleye le betem ebieye.